Tou tapa ni roman ien han a pinapo, mei ta hare wi manas. Tou tapa ni manas, a revan i hajiji, masal i hajiji nin u titi na u kaua i tariru. Te ngot me goan i roman ien, pean e mei ta ka mea tu hajiji ter kaua, pean mei ta longon meu bor, pean e kuer e no mangil tanou. Hare ni manas e nah ti ka u lam tara poaj ni nanas, lam i matout u titi na u kaua, na min lam matout has a mes a katun, tar tou ka i tamilam, eiau pan te raeh nin a tou ka i manas. A sia ka te hiring i manas tara poaj tamulam, a stik. Stik e nah te kat home moa lam, ru stik hamas er e lam, ru e sanak er elam. Eiau ti raeh ne lam, ien e mei, stik e mei te ka u jia katun mei ta lu meau hahuan. Hare na ti lu sila mea lam a hahuan i manas eiau te-eiau te nome ne na tou tapa tara poaj nien. Na i manas has, lam mei ta kua hare ua te kua ua mu lomi ien a masal, katun ti kua, ti kua u a revan i manas, ru i kua be ru te kua momot or. Hare ni roman ien, <hesitation> me kua nomi be mi kaj, masal te kaj er u ngel. jia masal kaj er u ngel tara poaj nien, kuar bate kaj er u ngel. <hesitation> Tara poaj ni manas, mei ta kat miu ngel ti kua u ru, kua momot. Ti kua hakap u ru bet na soh or. I roman, masal e kuar bet longon nom tatal mer u boom box, kaj er u ngel u para i hana pinapo, ngena u nome, bor u nome boak a no, manas e mei. Eiau pan te mangil ner u jip tar poaj nien, eri a masal ri ia longon u bor tara poaj nien. A tou tapa mei ta raeh u. Na tara tou ngotngot hamatolan tagoan, a poaj te la nam tara tou ngotngot, gomin raeh i nou. Tara sah, lia ngots e nouk para katun, pean roman, mei ta ka mea tu hajiji, mei ta longon miu bor, ka papal kur. Re longon e ru bor, je ru long er u bor bete boak na i hapal turu talinga. Eiau te kat sila ua na pean tara poaj hamanas nien. <hesitation> <noise> Tou tara poaj has ne heh, Manas tou <noise> hajiji e para, je raeh, katun, pean, hajiji nin a kaua na tete. Hajiji min a mes, na mes, na mes i tanou. Roman ien, re bor o ru, pean e palis e nu bor, mei ta ka mea tu hajiji, uum. So ka kajen, tara poaj nien, ri mas hajiji ne ru a mes, na mes tariri, ba tou tapa tariri te kaj sila ua no tara poaj turu bubu i tariri, uum, eiau tou tapa raeh. Tar tou tapa raeh, ri mas longon er u bor, nao bor tere seh, te haso ne nou. Gomin hatanin ta katun te tuhan manin i lehan te me hamatolan nou eri. Mei, e ri hatot te hamatolan ru e ri. So tapa i tariri hana pinapo i tariri, ri e mas hajiji ne ru a mes, na mes i tariri.